Pos ain muchas crassis de güevus arreglu la aspeci. Craru, pos los más corrientis sonin los de gallina peru tamién los ain de patu o d'oca. O tamién los ain de coloris destintas; los ain brancus, amarronis i mesmu verdis i azulis. Los más chiquinus sonin los de codornís, los de gallina o pava sonin entremedius i alogu los más grandis sonin los d'avetrús que puein pesal pallá palos dos kilus i picu.